Izraelin ada ishia kabdi amo ada ishia gudioni arabura duftei arabuaf izrael won sun wotdaramte dumi wonsuni duftei amine ada ishia tadibin mambo ibroa sun tii. afan ishin dubesuniee amine culture dibini ishine jua sune lila hinkabdie culture taa juu ishinen. faa dotii